اذا خيروني اعيش في قلعة او سفينة فضاء <hesitation> حختار اني اعيش في قلعة، لانها حتكون اكيد يعني على الارض، <hesitation> لاني انا اخاف صراحة من اي شيء جديد او اي شيء غريب، فما اقدر اعيش في الفضاء وانعزل يعني عن العالم، وعن كل الناس اللي احبهم، فحختار اني اكون في قلعة، مهما كان حيكون الناس اللي احبهم قريبين مني، وكمان حكون قريبة على كل شي انا اقدر اروحه وعلى شغلي وعيلتي وكل شي يعني، فاكيد اختار القلعة.